اكبغ حيوان غشعتونو بعيني غيشعة فيل ممكن غوريلا معف غيشعة فيل لو لا بالحقيقة يعني بس اعتقد غيشعة غوريلا اي اكيد غشعتوها من كنتو زغيغي من غحنا على حديقة الحيوانات بال بمدينة العين من كنا زغاغ بال <hesitation> بالإمارات العربية المتحدة بوقتا هنوك غشعناها